Jadi pemerintah itu dalam kemajuan teknologi skarang ini sebenarnya dorang itu sebagai jembatan bikiapa kita bilang sebagai jembatan karna pemerintah itu ya torang samua bahwa dorang yang menentukan kebijakan pengambil kebijakan apakah satu negara satu daerah yang dong pimpin di bawah dong pe wilayah ini ikut perkembangan modern katarada ya terutama dalam hal teknologi sehingga dorang pe kebijakan ya harusnya dorang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi misalkan dalam hal pendidikan skarang di daerah-daerah pelosok yang maunya pemerintah itu pendidikan harus merata sementara akses untuk e peserta didik ini yang harusnya dorang itu setara dengan daerah daerah yang memang teknologinya sudah. Menjangkau itu beda karna ada daerah pelosok yang masih terkendala deng segala apa e bagian-bagian teknologi misalnya jaringan signal itu trus apa iya salah satunya itu akses jaringan telpon misalnya internet ini menjadi satu masalah sehingga pemerintah perlu untuk menjembatani menjembatani ya dalam hal apa harus bisa membuat satu kebijakan program atau upaya-upaya apa saja agar ini semua merata di setiap daerah tanpe membedakan satu deng yang lain a itu yang pertama peran pemerintah di di masa modern di era kemajuan teknologi tapi ada satu tantangan juga untuk pemerintah ketika dengan majunya apa teknologi trus adanya ketergantungan masyarakat terhadap teknologi itu pun menjadi tantangan buat pemerintah. A di sini pemerintah itu perannya seperti penyaring filter jadi dorang bisa saring karna dia pe dampak juga <noise> kurang bagus dari kemajuan teknologi ini apalagi terutama untuk apa siswa-siswa apa peserta didik ini <noise> ketika dorang itu gampang dapa akses teknologi kadang dorang tara manfaatkan dengan baik apa manfaat dari akses teknologi itu misalkan seperti internetan itu skarang ini kan banya peserta didik itu lebih dong lebih suka tren iko tren iko main game misalnya ini kan pemerintah juga harus hadir di situ karna kalau pemerintah tara hadir dan tara punya upaya untuk bisa menjaga bebasnya akses-akses teknologi seperti itu dia juga berdampak tarabae dia pe depe dampak tarabae untuk ana-ana untuk ana-ana didik ana-ana peserta didik ini. Harunya pemerintah tetap menjadi jembatan sekaligus <noise> penyaring dalam posisinya sebagai e apa pemerintah ya pemerintah ini kan <noise> semua hal itu dorang yang punya kewenangan mo dorang mo batasi akses-akses dengan kemajuan teknologi atau dong kase biar dia bebas mengikuti depe alur-alur itu jadi penting sekali peran pemerintah di sini paling penting e selain peran itu pemerintah juga harus lebih bisa menyesuaikan apa mengikuti <hesitation> mengikuti dengan kemajuan teknologi bahkan kadang kalau pemerintah itu kalu tara bisa manfaatkan depe teknologi yang dikatakan tara maju kenapa tara maju karna rata-rata di kantor-kantor pemerintah itu skarang so ada istilah apa. Digital-digital itu mula mulai dari pelaporan mulai dari samua kegiatan di perkantoran itu semua diakses mengikuti majunya teknologi mulai dari proses transaksi keuangan sampe dengan palaporan samua tara tapisah dari dia pe akses-akses untuk teknologi modern itu sehingga selain bisa menjaga dia seimbang dibawa untuk masyarakat peserta didik anak-anak yang skarang torang khawatir dengan bebasnya teknologi ini jangan sampai dampak buruk pemerintah juga begitu dong musti ikhtiar sehingga dengan kemajuan teknologi ini tarada dampak buruk karna skarang dengan mudahnya akses teknologi dalam hal misalkan digital internet ini kan banya yang ada kebobolan-kebobolan data itu sehingga pemerintah pun musti lebih berhati-hati jadi peran pemerintah itu selain dorang lindungi warga masyarakat dorang juga lindungi dorang pe. Pe lingkungannya itu jangan sampe data-data data-data pemerintah itu bisa bobol bisa keluar ini agak agak bahaya karna kalu tong cerita teknologi berarti tong cerita akses dunia semua orang satu kali dua puluh empat jam bahkan lima puluh persen aktivitas torang samua di dunia ini skarang itu lewat teknologi mo aktivitas fisik samua lewat teknologi <noise> jadi lima puluh persen <noise> lima puluh persen stengah-stengah itu stengahnya di teknologi makanya agak berhati-hati ada dampak baiknya ada dampak buruknya tapi samua torang kas kembali di pemerintah pemerintah harus bisa dong bisa beradaptasi bisa menyesuaikan diri diri dalam arti diri ini selain dorang deng dorang pe keluarga juga dong pe tanggungjawab di kantor seperti itu.